<hesitation> Laoka magnambonsigna tegna: botala, de antony agnanaovany ananjy a iarovany tegna, ohatra hoe misy le olona mamintana de mahazo ananjy de mibontsigna izy, tonga de mahafantatra olona hoe botala rano ty de ampiakarina malaky izy a de <hesitation> soahina, karaha hoe iarovan'ny tegnany am'le am'le fahavalony koa zany n- le antony mampimbonsigna ananjy.